لما أنتقل بلد جديد ممكن إني ألاقي أصدقاء <hesitation> عن طريق الإنظمام لمجموعات محلية، <hesitation> نتشارك سويا الأنشطة، والنوادي <hesitation> اللي تتناسب مع إهتماماتي، <hesitation> أو حظور فعاليات إجتماعية، <hesitation> أو -إست- إستخدام تطبيقات إجتماعية مثل: فيسبوك، أو انستغرام، أو أي تطبيقات ثانية.